Raha hoe mpanamory sambon-danitra raikitra irery teny amin'ny zana-bolana voatr'olombelona eny ambony eny aho izany de ny ataoko izany a mba handaniako fotoana: miheno hira aho, de manao kilalao, de mitazatazana ny manodidina koa aho mba mankafy ny zava-boaharin'Andriamanitra.